باش تغلف الكادو ديالك غادي يخصك كادو اللي الحجم ديالو ويكون مناسب الكادو ديالك غتاخد كادو ديالك غادي تسرحوا غادي تحط في وسط الكادو ديالك من بعد غادي يتجمع الجناب وغادي تاخد السكوتش باش تلصق هدوك الجناب من بعد تقدر تزين باش نتا